Ada binatang satu ni kalu tamang-tamang dong mangkali pernah dengar akang. Akang pung nama tu kutu busu. Kutu busu ini ada dua, kutu busu yang kalo tamang-tamang dong tidor di kasur yang seng pernah cuci, nanti kutu busu tu akang tinggal di situ. dan kutu busu yang ada di pohong. Binatang ini akang paleng bobou. Beta pernah tu bajalang deng beta pung tamang, lalu dia seng sangaja tahang akang binatang satu ni. Akang kacil, kacil sa, tapi akang pung bobou, su bobo busu, baru beta pung tamang ni dia pigi lap akang, maksud- lap, lap di kotong pung dalam muka ni. Binatang satu itu memang akang memang bobo busu. Dan juga binatang yang di kasur ni kalo tamang-tamang dong seng pernah cuci kasur, siap barang satu ni, binatang satu ni tinggal di komong pung, komomg pung kasur, tampa tidor. Tu binatang yang paleng bobo busu, binatang satu ni. Itu yang <hesitation> menurut beta binatang yang bobo busu. Lalu kalu binatang yang paling paling meng paleng menjijikan atau paleng kotor itu tikus. Karna tikus ni binatang yang memang paleng kotor, karna akang memang hidup tu di tampa-tampa kotor. Lalu kalu, tamang-tamang dong kalu pigi balanja di pasar mardika, kalu tamang-tamang dong bajalang malam-malam ka, amper siang ka, siap, itu komong dapa lia tu oto-oto angkut kota, dalam-dalam kota ni dong tabrak itu pica, pica-pica. Itu dong giling akang barang tu sampe tapi, bagitu e.